Hati twajya kwojya engoye zaitu, noteekaniza kurungi engoye zaawe ezikuba ziiragwiire, noteekaniza amaizi, noteekaniza esabuuni, obu okuba oyina nesabuuni eyensaano, hati nokwaata engoye noziteeka mu baafu, noteekamu amaizi noteekamu esabuuni yaawe eyensaano obu okwenda nobanza noziha obwiire, hati aho nikwe notandika kwojya. Baitu obu okuba otakwenda, noyojya, kare notandika nozikuuta, ningira nimuba nimukyetegeereza kuzikuuta, nokuba amaizi esabuuni mu baafu nozikuuta, obu okumara kuzikuuta murundi gumu, ebiri ogwakasatu nojya mukujubura obu okwenda nozijubura nogw'akana, noyanikira nozireka nizooma, obu zikumara kwooma, noyihayo engoye zaawe nozaahura.